Je'e a'ax dun mas yajtum pën jedun ti'i adyum awojmup abëjmujpë je'e a'ax dun nyëkë wayn o ko'o mich jënotyë tokotyë di'i na mëjwopëdayn o ko'o na awojmukayn najtyë tibë dumbë ka'a t'sip je'e yëdun wa'anëp.